Paia nao vana, nene vakes op nu tsi, von pemam nor pooka nor, aba nusa. Bamunusa, tse kes va suss, ka tsiako en pa sai taim no tsiako a sai, ka iso ka viso en po toak. Taim no viso o tank, ka bebe te tsun ena. Ka taim no ta bore, ka bebe tsun ena, pe kua peo. Oyia kora banusa, ka banusa to kita anan komana aran, mukou, tsinano to vava an na buar. Tsinano to kaka pis na kure no von pa banusa ka banusa panana ka tatana aran. Po komana patse tsinano sese na buuar pa aram, ba tso an, tsa mukai ta kapa pana no, oyia tsa tank ta panino, ko takap ko gono a aran vei oyia kora.